A nako lawa lawa ma wola manege ma fungsi lo kai ngoe yang moi okia manga tampa tinggal manege karna selama jo hidup manege harus de manga wola manege untuk joma tahani sinoto ma fungsi manege dari kia dari mangsa dari manga inomo manege tanpa man tanpa manga wola manege jo dadi uwa ngojom jo ojomo karna karna lawa lawa lawa manege jo linca jo kia o inomo jo linca uwa joma nonu tero de hewan lain jomasi harap kamanege manga wola manege karna manga wola manege dadi jo <noise> jo kia manga mangsa dadi jo terjebak manege nako jo <noise> jo kia jo tigi ma lawa lawa ma wola manege jo idadi uwa jo kelu aje manege ma lawa lawa jo ojomo jange manege dari.